أول تجربة شغل ليا كانت وظيفة ترجمة رسالة ماجستير لواحدة صديقة يعني ترجمة تحريرية طبعا من العربي للإنجليزي، واستمتعت بيها جدا يعني رغم إن السعر اللي كان معروض عليا وقتها كان قليل لكن كانت تجربة مفيدة يعني وحلوة وخلتني اتعمقت في المجال شوية.